ho question awa' ho technology, nee manni tuhemu' technology tuhemu' hoyori kahih nu'nu'henuiong, hiya tu'ki iro computer ki ngoitong kukarei, technology ki ngorong, ngoitong. Impa nee technology toku noi riro rumnaru toku match ngoworohetong, toku, toku haha' worohetong. Ho developing hiya develop ngowe'rong hoi technology developing ngoitong, hoi computer ngung, electronic world riing. Impa tiwongori ho o'ko manni tuitukung ho technology ong kahih o'konokong, without ho toku tuhah manni rumaru toku haha' worohetong. Tiwongori nohusing ho rumaru iro hoi controling ngawa ngoitong hoi "it". Tiwongori ho electronic hiya tu'ki ho rirong. Impa kahih noni ho o'ko tokunoi riku technology toku noi rihetong, toku function toku haha' worokung. Tiwongori nohusing iro ho kahih noki hiya tu'ki it riing.